Karja re na sorai ena jang, karja jang gena ge gatebe ngone se ngone na dagilom, karja anggena toma gunyihi karja gena maku soka nyiga ifa, maku gosa laha-laha, maku digali, coma maku duka bato, ge karja anggena jang rai ma.